Sokolaati om näütüses piimäsokolaat, tummõ sokolaat ja valgõ sokolaat. <hesitation> Sokolaadi tumõhus olõnõs timä kakaosisaldüsest. Et tummõ sokolaat või ollaq kooniq, sääl üle ütsäkümne protsendi kakao. Ja hariligult piimäsokolaat om sääne või-ollaq kolmkümmend. Valgõt sokolaati tetäq hoobiski kakaovõiugaq.